Ne mwina na zwiya lepa kwelipa ila ela na kulila pa kweilipa maisha yaituya mndi itukulela ila mala sio mwu mti kudun tu itukulela pale bibi awa tulela ningo paka likweneliv watombela chise chii schichi ngatu kulonda watupa ngatu kulonda chiya yatupela ngatu kulonda chiya atupela ndo atupela chonse chichii natukulonda atu timizia kwa wakati nukua mdaa sahihi wonsi iwouno tukulonda. Ngati chilicho ngasile mala tukuswhei pwino twa kandu kuishin chisila nali kwenele ichili chonga aise upendo uukwene kutujala kuku kwene kutuumbela chindo chikuno na chichi kwene